haŋ, gwili gjaa goo ge, gdiise giin yo, ndaangi daange bsul, bmaa tínga bsulu ma baa ttin gídi setadir, baa tti mmadi. Bari ndi bagí bsul baa ttin ŋuunŧi gii bso, baa ggaadi, btam baa maa tti libi. He wee tínga biñaŋn yo, hala andaŋ agi soog mbúuta bigaa baa hihiili mbutulu, gembe gwili gdiisi gtídi binhihiili baa bembe.